फेंसी ले से काम करेगी फिर ऊपर का एक लकड़ी और बीच में का एक काल काल रहे जो पीला रोहे है। आप को सबको इलाका जाने, मेसार होगी। जती चले तो फिर पेंसिल भी खुला। तो फिर दो सात अपने बेचा पर निकल जाए। तो चले ना अगर टूटी जाए। तो आपन लगान का रहे थिन्का जो आप का है। अपने वार्थे ले जाना पछुन बाहर आई जाए। ये पूरी पेंसिल का लास्ट तक रहे ना। ऐसा करिन ये पेंसिल चाले ना काल काल रोहे तेरी मदद से पेंसिल चाले। म उस करिन सुख चाले ने। ये पेंसिल करीन चाले क्यों नहीं रसीद के ऊपर तो पेंसिल ने चलसे। न ज्यादातर पांच तक नहीं। ये पेंसिल इस्तेमाल करना फिर ये पेड ये लकड़ा वार्न ये पेंसिल बोले नही। जो काल काल दो क्यों। शायद मुझ नही मालूम कि क्यो काई बार बन फन तेरी मदद से पेंसिल चाले।